E wonde alarsa nder jummare, ga higiraabe Alex, Mia, Jake, Emily, e Matt. Ɓe comi ɓe teffe ngel ɓe gahtta, wakkati ko ɓe ngiloto e nder sudu mamirawo Alex, ɓe ndo'aake e dow wonde daroggal bongal, daroggal ngal nandaayi e daroɗɗe ɗe un wowi. Ɓe batto darolgal ngal e dogga, nde Alex memi daroggal ndal, wondu henndu wari maɓɓi ɓe.